Nääq olliq just magama jäämäh, ku kuuldsõq Miia tarõst röögähüst. Ja juuskvaq timä ussõ taadõ, tegeväq tuu vallalõ, ja kedä tarõh ei olõq, om Miia. Kõik, miä om tõistmuudu, om kapiuss, miä om kergelt vallalõ ja säält paistus lillakat valgust. Nä lätväq sinnäq mano, tegeväq tuu vallalõ ja inne, ku nä saavaq reagiiriq, tõmbas tuu kapp näid hindä sisse.